Iyaro anre-kanrewe engka e ri- ri kampottaq iye maddupa-dupang <hesitation> tapiq engka to iyaseng makkeda konroq yang- yammitu konroq e namabello rekko bukunna metto sapi e nabukkuq silalo-lalona pura igereq iyatu sapi e yakkonroq nappa rekko <hesitation> deqtona maega kaloaqna majaq to tu konroq e apaq malawimi irita namajaq riita nakko mairengmi agagae naiyanrei